Ia, <hesitation> ilàvan̈a dantifirisy zen̈y, ze zen̈y fahaizako izy fa tsy haiko raha volan̈in-ndrô. <hesitation> Apetaka an̈abon'ny brôsy nify io zen̈y. Abôkaiô zen̈y man̈a- mampafotsy nify arakaraka gonany fôtony misy koa zen̈y izy io araiky mafanafana, misy araiky tsy mafan̈a feky ho an'ny tsaiky. De iny amy zay zen̈y obanina koa zen̈y bòka iô karà savòn ny nify zen̈y izy.